Jadi kitek tu, men nak betunak tu pertame- tame kite harus cewekan dulu, cewekan kan da tu kitek di ajak nye kenalan dengan umak bak nye dah tu kite juge ngajak kenalan dengan umak bak kitek, dah tu kenal kenalan dengan neneknye keluargo belakang nye, latar belakang nye tu, men la kenal galek tu pa cewekan la cak limo, limo bulan, enam bulan la dem limo bulan enam bulan tu men la kenal galo, men la kenal galek tu, nah di tunangan la ngape me men di tunangan soalnye men la tunangan tu dak pacak lagi wong nak ngambek betine kite tu, entah tapi men men betine kitek galak dengan lanang laen, dak pacak ngate nye, nah da tu men la tunangan tu kitek tu tinggal nungu hari h nye lagi, tinggal nungu be nikah nye tadi, sebelum nikah tu kite tu harus <hesitation> pertame tu harus di restui dengan umak baknye dulu men umak baknye direstui de kite tu langsung, langsung betunak kite tu, langsung tunangan mek tu langsung. Orgen, dem orgen tu acara se tu acara tu dem orgen tu, acara de tu betunak kan toboh tu, nah jadi mak itu la men nak ngenal latar belakang men kite nak nikah tu, kite tu harus yang utame tu betemu umak bak nye dulu kite tu, bok di restuin percuma bae kite becewekan la lame dak di, dak di restui de, ojong- ojong e jadi ape, dak katek ape- ape.